Ai muso ve mu de anak hasa ve mu dene anak aga muso si sab sabe shaŋ je gawe anako dina mu shari jeje gawe enak domi nyi dɛ ve emu mu den je hase be ciya embi ciya ave nak ave nak oga sa shari je a me shari je gan awe enak ni a shak a je sa shaŋ agan aŋɛt otep a shat save ni sha nyi gan aŋɛt otep to nyi fɔra ze aga je enako mwɛse a maka eje aŋa shaŋ have nyi je kawe anak a make eje sa sabe shaŋ gan awe enako dina aje domin se ti ba ama veke mu ciya ofznak oŋɔ nɔ we bi do a kpa doko aga sa shaŋ jeje aŋet otep a je shaŋ je gan awɛ enak ena ke ci tishe a ya kamo obakpɛ se nyi dɛ ve ada je ba domi aga sabe shaŋ be shaŋ a sabe shaŋ ga aje kawa be kawa je kawa enako shaŋ je hasa aga muso sabe shaŋ je mu sabe je kawe enako domi kila obakpe wa iye jega je ba shiyasa onbɔ bɔ ma sa iye vep enak ba domi iya aga be sana shari dna <hesitation> we je <hesitation>